مكنظنش واش كيان شي شخصية احسن من شخصية النبي محمد، شخصية ملهمة، شخصية عاشت للبشرية لا من الناحية الروحية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من ناحية الحياة عموما، شخصية مركزية كتدافع على الأخلاق وعلى الروح الإنسانية.